<noise> ungapata unino, kama unoka mtamanie <noise> uju unini bwanda elu- ninokwa atalimu mulute mkuapime, <noise> mungapime mwilola iafya syinyu. Halafu sio kuluta haraka pakutoa amanave <noise> lazima atalimutu mutame tari windolele tari itabia jie jajene kma nonu au mbivi. Mwesa mutame nakuve mwakaau miaka kiviri. au mwaka moja ninusu, mungatame mwili mwini mwilola natari itabia jajene kam jene nonu, kama sio nonu mwikwilekerwa kama nonu, basi mwitama nave ila jibidi tayari aluti tayari kokwavazazi wako akagoneke, angavoneke kuvazazi wako, apo ndokumuluta kupima, mungapime, apo mu- mupumukiliuka kuipima? ndubao muvangu uvupange m- mkalute kuvazazi, vakavoneke vangavoneke basi muwisao mukatole itaritu isingi sisikwereveka. Kama <noise> ukuruta kutama nave au nukatame nave. Angaune kalinitabia mbivi, basi ukilekerwa kwasaba mikalute kutama numunu mwinyatabia tabia mbivi, apo fi apo najiwesekana kinu kyokyoni. Kwasababu ujuwona kalinitabia mbyevye akangi wiluta wiva akange wita, ulimulisimo <noise> iki ikyino ikyo nikikweleveka naki nakiki nokiona kitakiwa <noise> napapadebe, <noise> lulo basi.